באלניסבה להאד אלקצ’יה דיאל אלשעב, הוא פאלחקיקה כאין וחד אלאנעקאס דיאל אלצ’ורוף אלאיקט’סאדיה אלסע’בה ו אלגל’אלו אללי כנעישו פיה דאבא, ו כאין חתה וחד אלאיחת’מאם כביר ב אלחריה אלשחסיה, ו בעד אלנאס כיישופו אננהום מא קאדרינש יוופרוו ביאה מנאסבה לאלתפאל, פ כיכ’תרו מא יקונו, מא ייקונוש אבאא, האדאשי לי כאין.